E kiʻi mai ʻoe i kekahi penikala aiʻole he peni a me kekahi puke kākau. E noho maliē a e hoʻomakaukau e kākau ai. E hoʻolohe pono ʻoe i ke kanaka haʻi ʻōlelo nei a e kākau iho ma luna o ka puke kākau i haʻi ʻōlelo. ona.